ווי אזוי <noise> א פעריסקאופ ארבעט איז אז ס'האט צוויי שפיגלעך פון ביידע זייטן און <hesitation> אזוי קען מען זען די גאנצע זאך פון ארום און ארום ווייל מ'קוקט אויף ביידע שפיגלעך שפיגלען זיך אפ אין די אנדערע שפיגל און אזוי קען מען זען די גאנצע זאך.